الوتکه خپله د الوت په وخت په مستقیم ډول غږ نه جوړوي. خو د هغې انجینونه او پرزو حرکت د ډيرو غږونو سبب کېږي. د انجین ټوربینونه او د ایروډینامیک فشار د زورور شور لامل ګرځي. همدارنګه، د الوتکې په وزرو د هوا جریان هم ځینې شورونه جوړوي. دغه ټول غږونه یو ځای د الوتکې ځانګړی غږ رامنځته کوي چې خلک يې پيژني.